أشوف إنه مهم للأطفال في المدرسة, إنهم يحفظون القصايد عن ظهر جلب, لأن هالشي يساعدون على تنمية الذاكرة واللغة, و كمان القصايد تعلمهم عن المشاعر والفنون, وتعطيهم جدرة على التعبير, غير كذا الحظ بين- بينمي ثقتهم بأنفسهم ويعزز من مهاراتهم في الآداء, يعني مو بس حفظ لكن تعلم أشياء كثيرة تفيدهم في حياتهم.